والله في منظفات قوية تقدر تشتريها وبس مجرد تحطها داخل المرحاض الله يعزك أو الحوض... وتسلك الحوض تذوب الوصخ اللي في الحوض أو بإختصار فك الحوض من تحت وطلع الوصخ بإيدك وخلاص.